باش تخيط فلسفه في سوريا و لا في تريكو، تحط الفلسه <hesitation> تحطها فوقا و تعمل خيط تربطه من الداخل، و دخل باز الفلسه فيها <noise> فيها زوز نقق و لا أربع نقق، دخل الخيط في نقبه و تخرجه من برا و تحطه في نقبه لوخرا و تخرجه من غاديك و تقعد دور دور ما بيناتهم معناه و تخيط في فرد وقت من داخل.